ध्रुवीय भालुओं ठंडा वातावरण मा जीवित रैणा की अनोखी विशेषता हूदी वा जू धुव्रीय भालू हूदन ऊ सफेद फर हूदन ऊमा ऊ वातावरण मा आसनी से छिप जांदन। आरकेटटीक वातावरण मा एक कोट हूदू। इस अच्छा तरह छिप जांदा वेमा सफेद परत तरह ऊंका शरीर मा।